E basta abbaido ite b'at e isto inie accurzu, fit pigada a subra <hesitation> e basta co co no so fattende nudda, nudda benimus a inoghe leggio su giornale, mi fatto parole crociate carchi 'olta, basta como, ormai ite ite fatto minde pesaio su manzanu a sas ses e abberia su tabbacchinu, a sos otto 'enian Pietrina o Caderina, ed eo m'apo fattu baranta annos de falegnameria, su sera a sas chimbe daghi 'essia torraia <hesitation> su sapadu sera passaian sos cumpanzos, dai non benis istanotte, tiu Giuanninu Alzu lis deit <hesitation> sos salones iguddae a ballare e faghiamus sos ballos, musica comente ti fiat nende già bi fin sos sonadores, no aimus bisonzu 'e de de de de leare orchestra, e andaio, andaia ma a mesanotte a mesanotte micche torraia, a sas ses devia torrare a abberrer, e posca basta, a sas chimbe su sera a su tabbacchinu o a campagna <hesitation> eo diveltimentu no no mi si est <hesitation> e e <noise> sa fide fia innanti 'e totu E innanti 'e totu sa gioventura, ite gioventura apo passadu, s'infanzia, sa s'orfania est fea chena mama l'ischis ite chere narrer <laughs> <hesitation> e cussa solu chi la proat l'ischit, si mi cherian bene totu inoghe inoghe, daghi naschesi eo posca 'e sette feminas, nachi c'aiat festa nazionale mi gighian totu totu in sa carrera inoghe, però su mezus ti mancat <noise> e cussa est attera cosa est attera cosa, m'an cherfidu 'ene m'an 'odoladu, forsi unu pagu troppu rigore de accordu, però pro comente est bennida sa sa vida non minde so pentidu, non minde pento, no mezus chi siet andadu 'asi, chissà ite via aia potidu leare, chissà, app'appidu unu babbu ripeto chi non s'est torradu a isposare, unu pagu zittu e, però so cuntentu, sono contento, istudiare in cussu periodo andare a istudiare fit a Tattari, a ue andaio a Santu Lussurgiu, ite <hesitation> a ue andaias <hesitation> chimbe feminas, e unu masciu dai s'istipendiu 'e babbu e basta, a inoghe c'aiat duas istanzias c'aiat mi no che fit como no cussu l'amus fattu nois, Luca, su periodo fit feu mi <hesitation> ma puru apende puru apende su 'inari chi est chi l'at gittu chi chi est <hesitation> c'aiat, chi laureit tando Antoni Mazza, Totore Mazza <hesitation> Peppinu Melone, su 'e Murriganeddu giudice, atteru se chie c'aiat, Farore veterinariu e basta, carchi deghina 'e pessones e basta, sos de signor Giommaria, ma torramus a iguddae <hesitation> a istudiare fit impossibile, fit impossibile oi, si non cudda Maria, cudda malaida li naraiat sa mastra Vallosio, Zanu a babbu, mandala a Maria, è molto intelligente mandala <noise> e bi fit puru sa possibilidade tando daghi essend'invalidu babbu, s'opera nazionale invalidi tando fini Los aggiuaian, bi fin sos aggiudos, a fit una a che mandare una femina 'asi a Tattari <hesitation> cantos annos, cantos annos <hesitation> doigh'annos treigh'annos, battordigh'annos, una paraula fit tando in cussu periodo o no <hesitation> o purtroppo sos periodos cambian, oe est a su revessu, oe bi sun cussos chi propriu lu poden fagher, e preferin de sighire a trabagliare in sa pastorizia, no a istudiare a mie no, che sun custos puru, no est ca sun tontos, no così è, ma che nd'at de de piseddos chi s'ira 'e Deu, eo cando los vido no isco non lo so non lo so non so si est, non creo chi sos babbos sien gasi, pro parte mia s'ambiente forma l'uomo, segundu inue che rues o che ses subra o t'arruinan <hesitation> ammentos de iscola, si sa quinta elementare de iscola in quarta elementare fimus cun sa mastra Pintus, ancora m'ammento 'e carchi cosa, duncas tando sa quinta elementare la faghian sas <hesitation> mastras anzianas, infattis la fattemus cun sa mastra Piccinnu <hesitation> li naraian a custa mastra Pintus in quarta, deviat benner su <hesitation> direttore e nos ponzeit una poesia: ama la tua maestra figliolo perché se viene il direttore vi interroga e la dovete sapere a memoria e si comente sicche deviat andare issa e deviat leare sa quinta s'attera, ama la tua maestra figliolo, amala perché tuo padre e tua madre l'amano e la rispettano perché consacra la vita al bene di tanti ragazzi che la dimenticheranno, amala perché ti apre, t'illumina l'intelligenza e ti educa l'anima in quarta elementare <laughs> capito. Intremus in quinta In quinta che fit sa gherra, fattemus tres meses de iscola, nos approvein totu e via, s'atter'annu sa mastra Vallosio fit in quinta, babbu li pedeit su piaghere a mie, e Piera Mu sorre de de de Lina si nos addestraiat come ascoltatori, chena diritto 'e interrogascione, chena chena nudda e però ascoltatori, faghiamus sos temas, faghiamus sos 'odales nos azzetteit, igue amus rezzidu carchi cosa, si nono s'iscola fit gasi su periodo, sa gherra, torrende a sa gherra gherra solu chie la proat l'ischit non est una cosa sola ite cheret narrer istare istruzione 'Esu Maria Zuseppe, eo appemus sa fortuna nos azzetteit, nos faghian <hesitation> fagher sos temas, nos <hesitation> ripeto, chena chena <hesitation> votos chena nudda, però nos curreggiat nos bodolaiat, e posca <hesitation> sempre in quarta, sempre si su direttore lu devides ischire a memoria, e bi fidi su rispettu a sas piantas <hesitation> e a la festa degli alberi E deviat benner su direttore si podet dare 'enzat su direttore la dovete la dovete sapere a memoria pro toccare i fiorellin del melo t'annunzian che è passato il gelo rispetta il fiore se del frutto e voglia rispetta il fiore non toccar la foglia non disprezzar la fogliolina verde chi disprezza la foglia il frutto perde chi ferisce la parte offende il tutto che nella foglia è il fiore nel fiore è il frutto e fimus in quarta elementare, ma nar'eo si tue domandas a custa piseddina 'e como, non de quarta elementare, mancu in primma media, mancu in segunda media, non tinde naran de nudda, ma ma proite est chi <hesitation> non faghen istudiare sas cosas <hesitation> a si las si las ammentare, custos sun sos sistemas innanti ti <hesitation> ti 'odolaian, la devias ischire, custu est chi eo critico unu pagu a sos sistemas non nd'isco si so isbagliende, non nd'isco si so isbagliende, non lo so, però atter'una chi neit male fineit male ma custa fit su significadu, posca chi so istadu su pius mannittu, tando istesi pius mannittu la cumprendesi subbitu De custa piseddina chi istat sempre rovistende in sos calascios, sempre abbaidende sempre <hesitation> no, <hesitation> unu piseddu t'acciappeit unu unu rellozu de argento fidi intutuladu, su minnannu su babbu fit mortu, isse fit orfanu e viviat cun su minnannu, su minnannu lu brigheit e <noise> <hesitation> e bi lu leeit e li <hesitation> l'anno venturo se se sei bravo e se studi come va, li neit su minnannu, mischinu andeit male, l'anno venturo perché devo aspettare l'anno venturo, sei così vecchio e così infermo tu forse non ci sei più, il nonno pensò, pensò un istante e con le scarne dita accarezzò con dolcezza profonda la testolina bionda, l'orologio d'argento li tolse fuori con la catena e all'avide manine affidandolo disse, eccolo qua, era del tuo papà, sa vida cambiat sa vida ha scavato la fossa E le fa cerchio i ragazzetti della scuola, mentre un vecchio derelitto e solo piega il ginocchio al suolo, la fresca brezza va tutti verso i capelli bianchi dentro la fossa scende la bara o povero angioletto chi l'avrebbe mai detto e torna a casa il vecchio nonno e pianse e pianse tanto e l'antico orologio pose di nuovo con geloso affetto dentro il cassetto, o Tore e fini male, però a custa piseddina custu non lu fit <hesitation> 'odolende lu fit educhende lu fit <hesitation> proite istat triulende in custas cosas chi <hesitation> su pideddu fit <hesitation> minore ho capito ancora mi l'ammento <laughs>